Yigua tii bae segua oipota jei ikia bae va, baeti bae jokuae oipota jei beguekavi yaiko baera eh anita bae yayemongueta jarevi ñañemosienteta seeguro bae yayapo ñai baepe